Ne nunuutsiyari neputaweeríxɨ nekaheukaakaitɨ, ʼariké ke ri neputiweewiyarie nawí kaakaiyari, mɨɨkɨtsíe nepeuwekai. Paɨ xeikɨ́a.

Mɨɨkɨ kaunari paɨ mepɨtekuweewiwakai, mɨɨkɨ xunuuri payeikakai, mɨɨkɨ meʼiherɨkatɨ, mɨɨkɨ maíxa meteʼiterɨwátɨ mɨɨkɨ, paɨ mepɨteʼikuweewiwakai. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari mepɨtetinawekai tewamaáxi meteuʼiwatɨkaitɨ́, mɨɨkɨ mepɨteuxeiyakai. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai paɨ nepɨtikuʼeriwákai, kename ya netiuyeikani, hiikɨ ri paɨ nepɨtikuʼeriwa, kename nekumaaweré paɨ xeikɨ́a,(¡eso!).

Ne hiikɨ newarexeiyatɨ mepɨteneitɨwekai nepɨwaretiʼaatsíxɨ, ne ta nereneinetɨ netiwaretinaanaitɨa.

Ne heiwa nereloj putamuuríxɨ nekaheitauniekaku, haáta nepeikáhɨa, ʼaana ri pɨkaʼuyɨwékaxɨa. Paɨ xeikɨ́a.

Ne teiwaritɨ́a neputaʼaxe, nepɨtiʼiiwane, neniwéma memɨteyuʼɨ́kitɨakɨ, newapareewímɨtɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Kiekaritsie temeuʼuuwa kwikari teʼeniekútɨ, xɨari tanaitɨ tepukanuutuixipiku, tanaitɨ xɨari pɨtatsinake, hayumieme tepuyekɨka. Paɨ xeikɨ́a.

Ne muxɨkanitsíe ha pɨnetsinake yeʼɨtsíe yematɨ́, mɨhaɨtɨni mɨɨkɨ, ʼaixɨ pumayare mɨɨkɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne muxɨkanítsie pɨkanetsinake kwinie namakatɨɨni, nemɨnetaʼaita xiriyari, mɨpaɨ ʼaixɨ nepɨreuʼeríeka. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa huyetá neʼumietɨ tumiini neputiteɨxixɨ, nepenekatemaawíetɨya nekaʼiyemanatɨ, ʼaixɨ nepɨrekaʼeríetɨya. Paɨ xeikɨ́a.

Maana ʼikú payuʼetsa putiwata, pɨtiukaxeɨrieni, pɨtiukataiyá, maana ta ri tiukaʼeni wiikákɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne tihaɨtɨme nepɨranuyéʼe, méripai tɨ pɨtiumaawekai, hiikɨ ri pɨtixuawe, hiikɨ ri nepɨranuyéʼe tihahaɨtɨme.

Ne teiwari nepuʼeni kiekaritsie nenuaka, nepɨkaʼenakai, ʼaana ke ri nepuʼenaxɨ, nepɨretimá. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai teiwarixi meʼuʼaxɨaka takie mepɨteʼuayematɨwekai, teyukeewemete memɨkaxuawénikɨ, mumawenikɨ waníu. Paɨ xeikɨ́a.

Ne neʼiwaáma waʼɨkiya nepuyeyetsá, mɨɨkɨ wahetsíe nepɨwaɨre, nemɨkaratɨtɨmaiyanikɨ wahetsíe nepɨkawie. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Méripaitɨ ʼiteɨri mepɨʼɨwiyakai, mɨɨkɨ naxí mepikawiwiriwákai, mɨɨkɨ xetame mepikawɨwɨtɨiriwakai mɨɨkɨ ʼixuurikɨ mɨɨkɨ, paɨ mepɨteʼuhukai. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai tɨ tsaapári paɨ mepɨtewarukwiximekai hatɨa, mɨɨkɨ kɨxí titétewakame mepɨtiweewiwakai, mɨɨkɨkɨ teʼukɨxetɨ, wiipí meteʼuhuríetɨ mɨɨkɨ tepɨwakukuyakai.

Ne maxa waiyari nepɨkakwáʼa, mɨɨkɨ nepimaiweʼerie, nepikwiniya, ˀayumieme pɨkanetsinake. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa nepeuyewe huyetá, nereuxɨawimieka, neʼakunuaka ri muuwa, yeuta pɨta nepeyéʼa. Paɨ paɨ xeikɨ́a.

ʼUxɨkakaku pɨnetsinake heiwa ta ʼuhaɨtɨkaku pɨnetsinake, naitɨ ʼaixɨ pɨtimayá, pɨtukaari mɨɨkɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai tɨ tepɨwareukwitɨkatei memɨteʼawɨwawe, mɨɨkɨ texupame titétewakame, mɨɨkɨ tepɨtiweewiwakai, mɨɨkɨkɨ tepɨwareukwitɨkatei. Paɨ xeikɨ́a.

Ne ʼikwai naitɨ pɨnetinake mɨtixuawe, mɨtiutiyɨyɨɨra, mɨɨkɨ naime nepɨtikwáʼa. Paɨ xeikɨ́a.

Ne mawiiwe neʼuxeiyaka neputíma, ʼariké ke ta nepenekatemawíetɨya. Paɨ xeikɨ́a.

Mɨɨkɨ pepɨratɨmaiya méripai tɨ mieme xɨka kwikari peʼuʼenieni, maana ri pɨtikuyɨní. Paɨ xeikɨ́a.

Temeutaʼaitatɨká kaakaɨyarita maana temɨtekatuaya taxukuurite, taʼɨɨrɨɨ́te, maana xeimieme pɨranukupiwá.

Méripai kiekátaari paɨ mepɨteyupareewíekai, meʼukaʼetsatɨ, mɨtitiyɨyɨɨra meteuwautɨkaitɨ́ mepɨtekwakái. Paɨ xeikɨ́a.

Ne méripai tɨ nepɨyɨwékai, nepɨtiʼuuximayákai, hiikɨ ri paɨ nemɨtiukumayɨani nepɨkayɨwe, kauka ri neneʼukiratsi. Paɨ xeikɨ́a.

Taniwéma tepɨtewaʼɨ́kitɨaka taniuki mɨkareuyewautseníkɨ, mɨɨkɨ ta memɨyukuʼɨɨwiyanikɨ, mɨpaɨ.

Neʼiwaáma mexɨkaʼuʼaxɨáni nemɨrakuxaariké hatsí, mɨɨkɨkɨ nemɨtiwamini neʼiwaáma.

Ne maatɨari nekaheyenenierétɨ memuyuatɨká muuwa nepɨtiwaruxei, mɨɨkɨ memɨyukwitɨwe muuwa, waʼaatɨ ne nepɨranuyemie, nepɨwayetɨa ˀayumieme. Paɨ xeikɨ́a.

Ne maatɨari teteheuxɨawiyuka puuxúri tewarahapatɨ nepaapa pɨnetsiʼanutiye, neʼɨkamá nemɨkaʼumiekai ʼaixɨ nepɨreuʼeríekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nekemari pɨnetsinake tixuutɨ́kaitɨ, mɨɨkɨ maʼexaxani. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa ʼikwai kwi nepananaiwe xɨka tukaari nekahɨka, nekie nexɨkakaʼuyeikani. Paɨ xeikɨ́a.

Ne mɨixa nepɨtiukwinixɨ, newatanetɨ nepunewiíte, nemakenetɨ nepakawe. Paɨ xeikɨ́a.

Ne matsɨɨwa pɨnetsinake mɨɨkɨ tepitapiwa 'ayumieme waníu mɨɨkɨ temɨkatekukuuyenikɨ, ʼaixɨ temɨteheuʼeríekakɨ, 'ayumieme tepeitapíetɨka. Mɨpaɨ.

Tepɨkataʼaita ʼuayéte mɨrewatuiya, kwinie ke ri teʼanenétɨ tepɨtaʼaita, 'ayumieme tepɨkaʼanayexɨrɨwe.